<noise> toh – toh Mashaki wo haŋkaŋmagase bora gadai bora minga bon hinse magaseno bora gadai, bara gingabon satunda ni bonwo maduka bori zam dasinise dawadin Sino dinsinda masachi bumbo nibun dinni baŋinbun ferino dinkwai turyaŋwo do daturkwa dunda kaddaŋa feri kadda na stunise kalama bori. Kuma da bora singabon satu dabarakwai turyaŋwo do gaskiya boragama tabifah, dabar daŋhakamo zafu barama kaikinga harisatu dabora gabai dabora sibaimo boramate achine, kuma dinginbun satu zam Iya dimataŋe kaŋ gwaŋda dori ara bora bonwora harai dinnate masachi bumbo dinna dai ba nisatu no din gwanda dinga jarau tine za ni bonwo nigama anauyi asite iffose kaŋse nisindase. Dingwaŋda masachimo ninin hari satu nidi nisatu nihau yallaize fo ihinka niferi masatu kahau, albor bumbo bankan gaŋda bonhamni bobo bora maduka dai, bora gawa daiwadin mashachi kaŋga bonwo satun da bonwo maduka bori magase, igidai ingai haŋkaŋ igadaŋ ingai bonwaira kadaŋ kasatu kalama bori imingai fulayaŋ zakadaŋ ingaibonga. Baŋkaŋ sindamo waiboro baragada hayo kahau nibonwoga kakwai turkwado amin turu, daŋin turu dingaye ka miyekandin mashacho, barchindi gi ingai mashachi jarno chindomo isa jara kadde imakwai turkwa wano ingaŋo iga gwaida.